Chal no gon llin mon lluom nu guajillo unin kuxinchi lochial kwin guajillo ne tup to ba llen lian mano chial to gax netiopa xix lo llutux tlantu llerior llin llurditi nala chun lliti llunsho unigachi loi kullin karai isliaban xe lo gutun xenlan chim llu la tur bero nlli nonto blli llino biux du loi gu ku byen xolo lolli lolli loi wai llin wai fiuxe ne wa aigax loga do logandu la nllerio llingaw un llielo utun xeꞌ sepuelo untuga gaxtzə loi butin bu xigonchi ti bid to lo wendex